لو كنت مضطر اعيش بجزيرة في الصحراء لمدة عام كامل. اول شي بفكر اخذه معاي هو خيمة. لانها تعطيني الراحة وتحميني من الشمس والحر والبرد. ثاني شي باخذه معاي ماء ومشروبات كافية عشان اقدر احافظ على صحتي واخذ اطعمة تصمد لاكثر فترة طويلة